السؤال دا جدًا ممتع، <hesitation> أقدر <hesitation> عشرة، <hesitation> ثلاثةعشر، خمسة وعشرين، <hesitation> سبعة وسبعين، <hesitation> ثمانيةعشر، <hesitation> تسعين، <hesitation> خمسة وتسعين، ثلاثة وتسعين، <hesitation> ثمانية وثمانين، خمسة وخمسين.